Awalinkelka sebaka fa ushirtir, <hesitation> hodie matbakhikani wala hamamaikan kharbafinani kirnelea, ushrotir tarinkekani tadan tifgosa fasalahel, <hesitation> awalka shara fawasfirter shara torjorin batoni ayin nog agenagarka nogakani wala amarakani fawasfirter kikangon tifgosa tarin salahosin bata tarin bata shongertanga fatir.